Ma ʻAikupika, keu a ka māloʻo, keu a ka wī kēnā wahi a laila he-he ʻano wao one ma laila. No laila ʻaʻole nui ka ua, ʻaʻole nui ka wai, ʻaʻole nui ka makani, akā māloʻo nā mea a pau a keu a ka wela. ʻAʻole no likeme Hawaiʻi.